gott kvöld og velkomin í Kastljós hvað er dæmigert kvenna og karlastarf þetta er spurning sem margir telja sig ef til vill geta svarað en nú hafa iðn

um allt land hafið ákall um hugarfarsbreytingar á þessum dæmigerðu karla og kvennastörfum og vilja sérstaklega fjölga konum í iðnnámi eins og vélstjórn pípulögnum matreiðslu og bifvélavirkjun svo eitthvað sé nefnt við heyrum af því hér á eftir í menningunni bregðum við okkur til

þar sem Þórarinn Eldjárn og Birgitta Sif taka þátt í hinni árlega svo heyrum við pistil frá Evu Maríu Jónsdóttur en eins og fram kom í fréttum okkar áðan hefur ólögmætri nauðung og þvingun verið beitt á sambýli fatlaðra á Blönduósi sem ítrekað hefur verið kvartað yfir til yfirvalda og úrbóta krafist fréttirnar koma í beinu framhaldi af hrollvekjandi skýrslu um starfsemi Kópavogshælis og frétta síðastliðinna missera af eftirlits og sinnuleysi yfirvalda gagnvart Jón Þorsteinn Sigurðsson réttindagæslumaður fatlaðra á Vesturlandi og Sigrún Hjartardóttir sem stýrir vinnu stjórnvalda við að draga úr því að nauðung sé beitt í

fatlaðra eru sest hjá Helga til að ræða þessi mál velkomin kannski Sigrún til að átta okkur á því

þarna eru sögur af þessu sambýli á Blönduósi

sé verið að beita nauðung og þvingunum bara það að maður heyri þessi orð og lýsingarnar á því að það sé verið að læsa fólk inni og hugsanlega beita það

ofbeldi þar fyrir utan það að neyða einhvern til þess að gera eitthvað eða beita nauðung er það ekki litið jú jú það er ólöglegt að beita nauðung ferð fyrir sem

sérfræðiteymi já

þið eigið að veita ráðgjöf til þess að reyna að draga úr því að þetta þetta sé gert því að stundum þarf að beita þessu eða hvað já okkar hlutverk er að veita ráðgjöf til þjónustuveitenda eða forstöðumanna meðal annars um hvað nauðung

er og um aðferðir til

komast hjá því að beita nauðung í hverju felst þetta fyrir utan þessar lýsingar sem við heyrðum áðan það er auðvitað þannig að í sumum tilfellum getur maður ímyndað sér lyfjagjöf

þá í raun en þurfti hugsanlega að gera ef við gefum okkur að þetta þurfi einhvern tímann já já afgreitt mál þar sem að það hefur ekki þurft að grípa til þessara nauðunga þar sem að var verið að sækja um eða fá ráðgjöf fyrir aðgengi að mat er heft eigur fólks eru þannig að stundum er gert of mikið úr þessu en það þarf að sækja um ráðgjöf til okkar og síðan setur hópurinn af stað ráðgjöf og bendir á ákveðinn tíma gjarnan sex mánuði en í millitíðinni

að koma reglulega skýrslur til okkar um framvinduna reynst nægjanleg eða ekki Jón Þorsteinn þú hefur verið í réttindagæslu fyrir fatlaða

hefur verið staðrækt síðan tvö þúsund og ellefu til dæmis bara þetta mál sem að við heyrum af núna í kvöld minnir óþægilega mikið á hluti sem er verið að rifja upp í þessari skýrslu um Kópavogshæli og

hafa komið upp er

líka þessi lýsing sem við fengum á því hvernig

fá menn til þess að takast á við þessar kvartanir og gera eitthvað í málunum en það einhvern veginn gerist lítið

að ræða svona einstaka mál en tilfinningin mín fyrir þessu á verið lengi að vinna á málum sem oft eru erfið það þarf að fara margar leiðir viðhorfið til fatlaðra er þeir geta kannski hinkrað eftir niðurstöðu fá ekki niðurstöðu sinna mála eins hratt og kannski ófatlað fólk getur kallað eftir kemur fram hjá það er skortur á mannskap við erum ekki með nægt fagmenntað maður gluggar í skýrslur um Kópavogshæli þá er mikið til sömu

setningar notaðar þar til þess að einhvers konar vanþjónustu þannig að ég held að við þurfum

að taka þessa skýrslu um Kópavogshæli

tæki til þess að skoða samtímann okkar hvernig staðan er núna annars munu bara

við erum að heyra í dag dúkka upp á næstu vikum mánuðum og árum Sigrún hvaða tilfinningu

fyrir því

er verið að beita svona aðferðum er þetta oftar en ekki gert þá meira vegna þess að það skortir peninga mannafla er það notað sem afsökun fyrir að beita fatlað fólk nauðung sem það annars

þyrfti ekki að sæta já við heyrum það oft það er verið

nota peningaleysi sem afsökun en okkar hlutverk er fyrst og fremst að hugsa um velferð einstaklingsins og verðum að veita ráðgjöf þá samkvæmt því betri og meiri þjónustu frekar en endilega að það þurfi að fara að beita fólk hörðu jú jú meiri þjónustu við bendum líka á óæskilegt húsnæði eða samsetningu samsetningu hópsins er oft bara bara samsetningin verði til þess að það er verið að beita meiri nauðung en þarf að gera við heyrðum þarna áðan en

það verður smá breyting á rekstrinum þetta er hætt

byggðasamlag og sveitarfélagið Skagafjörður tekur við þessu það virðist rosalega lítið gerast þarna líða

sex ár hvað er að þegar svona

mjög góð spurning menn hafa nú reist borgir á styttri tíma en þetta

ég held að hvert sveitarfélag eigi að spyrja sig þessarar spurningar því að innra eftirlit þörf er á í okkar samfélagi og fólk sem sem vinnur í þjónustu við fatlað fólk sé duglegra að tilkynna um að eitthvað sé að það er skylda samkvæmt

upplýsa réttindagæslumenn um hagi fatlaðs fólks og starfsfólks þá í þjónustu og aðstandendur þannig

það sé mikilvægt að virkja það í þessu tilfelli og þetta innra eftirlit

að efla þá ytra eftirlitið líka augljóslega með hlutunum en ég held líka

tala við fatlaða fólkið við þurfum að eiga samtal við fatlaða fólkið þannig að það fái að segja sína sögu og sína upplifun þannig að við séum ekki að heyra

af einhverjum öðrum ég held að það sé grunnurinn að því að við náum einhverjum árangri í að breyta viðhorfi í okkar samfélagi að fatlað fólk fái tækifæri til þess að tala út um hvernig því líður ég get alveg fullyrt það tilfinning út frá samtölum sem ég hef átt við fatlað fólk það hefur mjög mjög merkilega sögu að segja víðsvegar um landið vorum að tala um það að fólk hafi ekki

val um búsetu ég má velja hvar ég bý hvar sem er á landinu og með hverjum með hverjum ég bý hef fullt val til þess en svo að hitta fólk sem fær ekkert val um það hvar það býr og

kvalara sínum sem hefur verið að lemja það

í gegnum tíðina á einhverjum stofnunum eins og Kópavogshæli eða eitthvað svoleiðis þá flytja þau kannski bara í sama stigagang eða sama hús þetta er svona

tilfinning mín fyrir þessu og þessi samtöl sem ég hef átt við fatlað fólk þetta er fólk að segja mér þetta er fatlað fólk að upplýsa mig um sína stöðu hvernig því líður með

með ákveðna þætti í sínu lífi það er auðvitað alltaf spurning um ábyrgðina en kannski fyrst og fremst úrlausnina að hún fari nú að ganga í gegn eins og þarna myndi þetta líðast við einhverja aðra þjónustu

það tæki svona langan tíma helduru heyrt af því áður

heldur en sumarbúðum fyrir fatlað fólk til dæmis nei ég held að þetta myndi ekki líðast hjá neinum öðrum hópi heldur en akkurat þessum veikasta hópi í samfélaginu það er akkurat þar sem við þurfum að taka til virkilega breyta viðhorfum þetta snýst líka mjög mjög mikið um viðhorf viðhorf við vinnu

þurfum líka að styrkja þessa innviði okkar eins og réttindagæsluna og það til þess að hún hafi tækifæri til þess að koma á framfæri þessum þáttum röddum fatlaðs fatlaðs fólks þið þyrftuð í raun einhvers konar

einhvers konar úrræði önnur en að hlusta og svo að fara að ganga á milli einhvern ég var nú að hlusta á eitthvað varðandi heilbrigðiskerfið þar sem

á heilbrigðisstofnunum sem væru ekki að sinna sínum málum

eitthvað sem við ættum að taka upp gagnvart þjónustuaðilum sem eru að þjónusta fatlað fólk

eitthvað sem hvarflar að manni í þessu sambandi það tæki kannski ekki sex ár ef maður þyrfti að borga fyrir

og Jón Þorsteinn takk fyrir komuna í Kastljós þá að öðru á eitt hundrað árum hafa rúmlega tvö þúsund og fimm hundruð karlmenn útskrifast úr vélstjórn en eingöngu sjö konur ein kona stundar núna nám í pípulögnum við Tækniskólann og hundrað fimmtíu og sex karlmenn eru í bifvélavirkjun í Borgarholtsskóla Borgarholtsskóla og v m a einungis sextán konur þessum hlutföllum vilja iðn og

um allt land breyta og er átak hafið undir myllumerkinu kvennastarf við ætlum að heyra í nokkrum konum sem hafa lært þessar iðngreinar og ræða svo við Ágústu Sveinsdóttur markaðsfulltrúa Tækniskólans að konur geti

þessi myndbönd til þess að vekja athygli fólks á því að konur geti svo sannarlega

verið í þessum störfum en svolítið sorgleg saga Ernu Hjaltalín

kona sem

fyrst hjá ykkur í myndbandinu hún lærði en fékk aldrei að fljúga nei í rauninni ekki henni var bara boðið starf sem flugfreyja á meðan allir bekkjarfélagar hennar voru fastráðnir hjá Loftleiðum sem flugmenn þetta er alveg frekar átakanlegt hún var mikill frumkvöðull hún var mjög snemma til þetta er bara sorglegt þess vegna veit maður líka að breytast en hægt þetta gerist sem betur fer ekki í dag en en hver helduru að sé skýringin á því að konur eru bara ekki fleiri í þessum iðngreinum samfélagslegu kynhlutverk og

fatta ekkert að þær geti farið í þetta endilega út af þær sjá engar konur í þessu

aðal vandamálið að konurnar sem eru í þessu

þær upplifa sumar að

gerum við þetta þó að þær séu í hópnum

getur það verið líka að manni finnst kannski ekki heillandi sjálfum að fara í eitthvað og vita

að maður verði eina konan á svæðinu það er alveg erfitt það er náttúrulega erfitt ég skil alveg að það sé fyrirstaða en svo eru stelpur sem eru þarna og þær eru langflestar mjög ánægðar og þeim er tekið mjög vel strákarnir vilja fá stelpur í þetta með sér maður finnur það alveg að það er mikill áhugi fyrir þessu frá karlmönnum líka heldur en algjörlega staðir það hafa allir meiri rými til

vera þeir sjálfir þar sem það er meiri fjölbreytni einmitt nákvæmlega en það er eitt að tala um það eins og við erum að

núna og það auðvitað hefur áhrif en hvernig getiði lokkað konur í þessar greinar einhverja aðgerðaráætlun til þess að ná konum inn í þessar greinar þetta er bara byrjunin sko en það var það fyrsta bara mér fannst ákveðin þöggun yfir þessu það vita allir að það eru fáar konur í þessu við vildum fyrst og fremst skólarnir að koma fram með það að þeir vilja fá konur og konur eru velkomnar ég held að það sé það fyrsta sem við getum gert en svo er náttúrulega

að kynna þetta í grunnskólum og svo

verk og iðnnám ekki

nógu vinsælt bara nei og

háskólanám á Íslandi af því allir eru með stúdentspróf og það er bara þessu hefur aldrei verið

góð skil bara í

það sárvantar fólk það er rætt við flugstjóra hana Lindu í einu af þessum myndböndum frá ykkur og hún upplifir það var svona óþægilegt að vera ein vera ekki með margar konur í kringum sig og eins talar Hrefna Sætran um það í þessum myndböndum að það var engin kona í kringum hana hversu mikil áhrif hafa fyrirmyndir fyrir konur til að fara í svona ég held að þær hafi rosa mikil áhrif maður sér það bara

við þessari herferð strax það eru stelpur búnar að hafa samband við okkur og eru svo ótrúlega ánægðar og stelpur sem eru í þessu námi stoltar maður fann það þetta brennur á fólki

fyrir mitt leyti eins og pabbi minn hann er

bifvélavirki mér fannst það mjög spennandi þegar ég var lítil en einhvern veginn fattaði aldrei að ég gæti farið í þetta að minnka við sig í því starfi hann er líka kennari sko

mér fannst alltaf spennandi að sjá

bílskúr og ég er hönnuður sjálf og finnst gaman að vinna í höndunum en svo er stelpa sem að var í herferðinni

er bifvélavirki og það er bara ótrúlega gaman

bara svo flott að vera ekki hrædd við þetta svo er líka ein kona sem segir

einstæð móðir með tvö börn hún fór í pípulagnir til að fá alvöru laun eins og hún segir nákvæmlega fá laun eins og karlmaður það er svolítið þannig eru þetta vel launaðar greinar sumar hverjar já margar það er líka kostur við þær að þú getur verið í eigin atvinnurekstri og getur starfað sjálfstætt og það er margt flott við þessi störf og spennandi og það vantar líka það er sár vöntun eftir þessu

það sé mjög mikið af möguleikum þarna fyrir alla örstutt í lokin Ágústa þið eruð með þetta átak undir hvað viljiði sjá með kvennastarf átakinu þá viljum við bara vekja athygli á þessum kynjahalla en þetta einskorðast ekkert bara við þessi fög þetta er alls staðar í samfélaginu

að hvetja til bylgju á samfélagsmiðlum til bylgju við viljum að allir noti þetta myllumerki og

hvað er fólk að gera og hvað eru kvennastörf í dag við erum að spyrja að því

á ekkert við lengur einmitt takk kærlega fyrir komuna þá förum við í menninguna með Höllu komiði sæl rithöfundarnir Þórarinn Eldjárn og Birgitta Sif taka þátt í

helgi og stendur út þessa viku þau Sigyn Blöndal og Sindri Bergmann Þórarinsson frá Krakkarúv voru á staðnum í London í ár var sérstök áhersla lögð á norræna barnamenningu sérstaklega hefur verið kynning á það er út af því sem mér er boðið hingað Þórarinn las upp úr bók sinni Átvextir en einnig var lesið upp úr enskri þýðingu bókarinnar en hvernig skyldi nú ganga að þýða þá merkir það ekki neitt að

þýðir ekki neitt yfir á annað mál hlýtur að vera mjög auðvelt er úrvalið mest af öllu því gómsæti er mér þykir best þar finn ég

bæði á íslensku og ensku svo fékk maður ávöxt á tungumáli frá Norðurlöndum og dýr á ensku og svo átti maður að blanda saman orðunum og búa til eitthvað og

mynd af því ég gerði uglu blandaða við banana Birgitta Sif er íslenskur teiknari og barnabókahöfundur sem hefur lengst af búið í Bandaríkjunum og Bretlandi hún skrifar á ensku en bækur hennar hafa líka komið út á íslensku bókinni minni

í dag var ég með litlu börnunum að búa til en hver telja þau Þórarinn og Birgitta að sé lykillinn að því að fá börn til að lesa meira út frá sjónarhorni höfundanna er það bara að skrifa eitthvað nógu skemmtilegt til að þau nenni að lesa

það er hægt að fara með hana í vasanum hvert sem er það þarf ekkert að hugsa um að hún renni út eða þurfi að hlaða batteríið eða maður sé ekki

í kringum börnin

er mikilvægt ég er ekki viss um að

mikilvægt að hafa bækur þótt þær séu á klósettinu eða í þá líður að lokum hjá okkur í kvöld Eva María Jónsdóttir á síðasta orðið

þegar við erum öll að þreyja þorrann saman getum við dundað okkur við að rýna betur í þetta að þreyja heyrist oftast í þessari samsetningu þó að einhverjir segist um þessar mundir reyna að þreyja kjörtímabil Bandaríkjaforseta eru sennilega fleiri sem taka öðruvísi til orða segist til dæmis ætla að reyna að halda næstu fjögur árin út það kemur ef til vill einhverjum á óvart að þreyja sé skyld sögninni þrá því það er ekki svo slæmt að þrá eitthvað heitt og eiginlega væri lífið ef maður þráir ekki neitt en svona geta nú orðin verið merkilega margræð og þess vegna þurfum við alltaf nýtt fólk til að rannsaka þau halda í þeim lífinu gefa þeim jafnvel nýtt líf og skilja mannlegt eðli í gegnum orðanotkun frá örófi alda að öllu þessu sögðu er það áhugaverð staðreynd að rúmlega fjórfalt fleiri útlendingar stunda nú nám

í íslensku við Háskóla Íslands en Íslendingar um leið og maður er alsæll með hversu margir vilja læra íslensku sem annað mál veltir maður því fyrir sér hvort íslenskan muni þreyja þetta

áhugaleysi